Icelandair hefur samið um kaup á WOW ætlunin er að reka félögin í óbreyttri mynd forstjóri WOW segir að reksturinn hafi verið erfiður á árinu og skilyrði hafi ekki batnað kaupin hafa jákvæð áhrif á ferðaþjónustuna segir hagfræðingur verð á flugmiðum hækki þó enda sé það nú ósjálfbært unnið er að því hörðum höndum að dæla rúmlega hundrað

tonnum af olíu úr flutningaskipinu

sem strandaði í Helguvík á laugardag aldrei hafa fleiri konur verið í framboði til þingkosninga í Bandaríkjunum en nú þá eru kvenkyns kjósendur taldir geta haft úrslitaáhrif á niðurstöðu kosninganna á morgun starfsmenn á höfðu í nógu að snúast í

féll á höfuðborgarsvæðinu enda margir ökumenn enn á sumardekkjum

gott kvöld air stjórnarformaður Icelandair segir að ætlunin sé að reka félögin

í óbreyttri mynd forstjóri WOW segir að félagið hafi staðið frammi fyrir erfiðum ákvörðunum en þetta hafi verið besta lausnin Skúli Mogensen forstjóri og stofnandi WOW

hélt fund með starfsfólki í hádeginu í dag í bréfi sem hann sendi þeim segir hann að rekstur félagsins hafi verið mjög erfiður á árinu og að ytri skilyrði haldi áfram að versna

útlitið fyrir mörg flugfélög sé orðið mjög dökkt WOW hafi því staðið frammi fyrir gríðarlega erfiðum ákvörðunum og þetta hafi verið besta lausnin Skúli vildi ekki veita viðtal þegar fréttastofa heyrði í honum í dag né heldur upplýsingafulltrúi félagsins aðspurð sagði hún að starfsfólkið hafi tekið tíðindunum misjafnlega fréttirnar hafi verið sumum talsvert áfall en öðrum ekki Úlfar Steindórsson stjórnarformaður Icelandair sagði

í samtali við fréttastofu að samruninn feli í sér tækifæri fyrir bæði félögin WOW hafi gert ýmislegt vel og ætlunin sé að reka félögin í óbreyttri mynd hann sagðist ekki geta svarað til um það hvort WOW hefði að óbreyttu farið í þrot of margar breytur væru í dæminu til að hægt sé að fullyrða neitt um það greitt er fyrir WOW með hlutabréfum í Icelandair Group og fær Skúli í kringum fimm komma fjögurra prósenta hlut í Icelandair Group eftir söluna miðað við markaðsvirði hluta í morgun eru það um tveir milljarðar króna hluti af því er lán sem Skúli veitti WOW í kringum

og verður breytt í eitt komma átta prósenta hlut í Icelandair þrjú komma fimm prósent fara til hluthafa WOW sem er Skúli einn það getur hins vegar lækkað í ekkert eða hækkað í fjóra komma átta prósent því það er háð ákveðnum forsendum í áreiðanleikakönnun sem ekki hefur farið fram samkvæmt heimildum fréttastofu hafa verið óformlegar þreifingar milli félaganna í nokkrar vikur viðræður hófust ekki formlega fyrr en um helgina og stóðu yfir í alla nótt í tilkynningu Icelandair til Kauphallarinnar í morgun kemur fram að kaupin séu gerð með fyrirvara um samþykki hluthafafundar Icelandair Group sem boða þurfi með þriggja vikna fyrirvara sem og samþykki Samkeppniseftirlitsins og niðurstöðu áreiðanleikakönnunar upplýsingum frá Samkeppniseftirlitinu er tilkynning um kaupin ekki komin inn á borð stofnunarinnar Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður er við höfuðstöðvar Icelandair Group á Reykjavíkurflugvelli já stjórnvöld hafa fylgst náið með

hún er góð að því leiti að

ferðaþjónustuna segir hagfræðingur

í nóvember tvö þúsund og ellefu tilkynnti forstjóri nýs flugfélags um að frá fyrsta júní tvö þúsund og tólf myndi það til fljúga til tólf áfangastaða í Evrópu ekki er mánuður síðan Skúli Mogensen sagði að velta WOW á þessu ári yrði sjötíu milljarðar og að það myndi flytja þrjár og hálfa milljón farþega þegar þið stóðuð í þessu skuldabréfaútboði stóð þetta þá einhvern tíma tæpt ja það er alveg klárt að við þurftum á fjármagninu að halda nú er ljóst að

dugði ekki til áhrifin af því að hér verði aftur eitt íslenskt flugfélag sem sinni farþegaflutningum til og frá landinu eiga eftir að koma í ljós virðist vera frekar jákvætt fyrir Ísland í í víðara samhengi og þá sérstaklega ferðaþjónustuna Elvar á við að ef WOW hefði lent í miklum erfiðleikum eða jafnvel farið í

þrot þá hefði dregið úr ferðum hingað til lands og þar með ferðamönnum fækkað hann segir mjög mörgum spurningum ósvarað meðal annars um ástæður þess að þetta hafi borið svo brátt að ytra umhverfi og þá sérstaklega þróun á eldsneytisverði hefur

í haust þróast til verri vegar á sama tíma hafi meðalverð á flugfargjöldum staðið í stað þetta leiðir til fákeppni er það ekki meðaltali á ári átta af hverjum tíu flugfarþegum sem fara um Keflavíkurflugvöll hafa farið annaðhvort með WOW eða Icelandair meginstarfsemi beggja flugfélaga segir Elvar vera að fljúga með farþega milli Evrópu og Norður Ameríku og þar sé markaðshlutdeild

tveggja um fjögur prósent en hvað með fargjöldin eiga þau ekki eftir að hækka fyrir okkur neytendur jú í sjálfu sér til skemmri tíma að þá þarf það ekki að koma á óvart að flugfargjöld muni hækka eitthvað staðan hafi hins vegar verið orðin þannig að verðið var ekki sjálfbært flugfargjöld hafi til dæmis verið fjörutíu prósentum

lægri í ágúst síðastliðnum en í ágúst tvö þúsund og fjórtán en á síðustu misserum hafi heimsmarkaðsverð á eldsneyti hækkað gríðarlega áætlanir þessara tveggja félaga gera ráð fyrir því að þau væru í rauninni að tapa um þúsund krónum á hverjum einasta flugfarþega á þessu ári við tókum

um tíðindi dagsins hvernig líst ykkur á samruna Icelandair og

vorum einmitt að tala um þetta á leiðinni í fluginu en þeir fara varla í samkeppni við sjálfa sig ég veit það ekki hvernig lýst þér á samruna Icelandair og WOW bara mjög vel mjög vel af hverju þeir verða sterkari á eftir mér lýst mjög vel á það þeir geta verið meira í samkeppni við hina

þetta muni hækka farmiðaverð ég held ekki ég hef bara trú á að þeir haldi áfram að keppast að sem bestu verði heldurðu að þetta hafi ekki neikvæð áhrif á samkeppnina nei er ekki nóg af erlendum flugfélögum sem hafa áhuga á að fljúga hérna líka

eru svo mörg að ég hugsa

verði sterkari og lægri

unnið hefur verið að björgunarstörfum í Helguvík í allan dag þar sem

flutningaskipið strandaði um helgina Jóhann Bjarni Kolbeinsson fréttamaður er á strandstað hvað eru menn að gera áherslu á að dæla olíu úr skipinu það voru rúm hundrað tonn

í meirihluta þeirra sem þegar hafa kosið í þingkosningunum í Bandaríkjunum á morgun metfjöldi kvenna er einnig í framboði í ár sem stjórnmálaskýrendur kalla ár konunnar konur eru fáar á Bandaríkjaþingi einungis um tuttugu prósent þingmanna það stefnir

að það breytist í ár nærri helmingur frambjóðenda demókrata eru konur tæpur fjórðungur frambjóðenda repúblikana kannanir benda líka til þess að konur séu ósáttar við Trump forseta og ætli að láta til sín taka í Georgíu Texas Flórída og

eru konur í meirihluta meðal þeirra sem nú þegar hafa greitt atkvæði stjórnmálaskýrendur tala um ár konunnar

fyrsti þingmaðurinn sem er af palestínsku bergi brotinn og múslimi

þótt þorri kvenna virðist halla sér

Ingólfur Bjarni Sigfússon fréttamaður er í Washington og hefur fylgst með í aðdraganda kosninganna er fyrst og fremst horft til kvenkyns kjósenda fyrir kosningarnar á morgun hvað með unga

skili sér á kjörstað ja það er stóra spurningin

stefnir í spennandi kjördag en það þarf ekki nema

breytingar í nokkrum kjördæmum til takk fyrir það Ingólfur Bjarni í Washington

í fjölbýlishúsi við strandgötu á Akureyri í dag tilkynning barst um eldinn um klukkan hálf tvö og var allt tiltækt slökkvilið sent á vettvang eldurinn var laus í íbúð á þriðju hæð í vesturenda hússins einn karlmaður var í íbúðinni hann komst út af sjálfsdáðum áður en eldurinn náði upp í þak hússins og læsti sig í klæðningu en dreifði sér ekki í fleiri íbúðir greiðlega gekk að slökkva hann að mestu en slökkvilið er enn að störfum til að fylgjast með og slökkva í glæðum eldsupptök eru ókunn stjórnvöld í Íran ætla að virða að vettugi viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna sem tóku gildi á miðnætti með því að taka aftur upp refsiaðgerðir

segjast stjórnvöld í Washington vera að þvinga Írana til þess að hætta að fjármagna hryðjuverk og ofbeldi víðs vegar um heim refsiaðgerðir Bandaríkjastjórnar taka til vöruflutninga og fjármálafyrirtækja hörðustu í sögunni í vor dró Trump Bandaríkin út úr kjarnorkusamningnum við Íran sem gerður tvö þúsund og fimmtán eftir langar og strangar viðræður hann hefur sagt að hann vilji fá stjórnvöld í Teheran aftur að samningaborðinu fyrst þurfi þau þó að uppfylla nokkur skilyrði eins og að hætta afskiptum af átökum í Sýrlandi og Jemen

átta ríki hafi fengið undanþágu til þess að halda áfram að kaupa olíu af Íran þar á meðal eru Ítalía Kína og Tyrkland viðbrögð frá Teheran hafa öll verið á þann veg að ekki verði tekið mark á þessum aðgerðum forsetinn kallar þetta sem beri að verjast

Alþingishússins í auglýsingaskyni og hvort setja beri skýrari reglur formaður Viðreisnar spyr hvar mörkin liggi þegar auglýsa megi mjólkurfernur frá m s í þinghúsinu hvort næst verði

formaður Viðreisnar spurði forsætisráðherra á Alþingi í dag út í það þegar hún tók um helgina við mjólkurfernum frá forsvarsmönnum Mjólkursamsölunnar í anddyri þinghússins og

sat fyrir á mynd á þessum mjólkurfernum er fróðleikur um fullveldisárið og eru þær sérmerktar sem slíkar auglýsingar og þinghúsið er viðkvæmt efni og er skemmst að minnast í fyrra þegar Björt Ólafsdóttir þáverandi umhverfisráðherra sat fyrir á ljósmynd í þingsal í kjól frá fyrirtæki vinkonu sinnar og baðst hún í kjölfarið afsökunar formaður Viðreisnar spurði um fordæmi slíkra kynninga hvar mörkin væru

út í það ef að nefndin kemur áfram með tillögur segjum til dæmis við erum með frábæra bjórframleiðendur hér víða um land að það verði hér vettvangur í þinghúsinu skipaður fyrir eða eigum við að tala um fullveldiskleinur við erum með marga frábæra frábæra framleiðendur að kleinum og góða bakara forsætisráðherra sagðist hafa orðið við beiðni

þar sem sitji fulltrúar allra flokka á Alþingi enda hafi hún tekið þátt í fjölda atburða á vegum nefndarinnar hún hafi gengið úr skugga um að þetta væri með leyfi Alþingis og svo hafi verið hvað varðar notkun þinghússins þá hlýt ég að leggja það til að háttvirtur þingmaður taki það upp við forsætisnefnd Alþingis sem tekur slíkar ákvarðanir og markar stefnuna í þeim málum

ég er algjörlega tilbúin til slíks samtals við háttvirtan þingmann og aðra hvernig við nýtum þinghúsið og hvort við viljum setja slíkar skýrari reglur fyrsti vetrarsnjórinn á höfuðborgarsvæðinu féll í nótt og vöknuðu borgarbúar upp við

sumir ökumenn lentu í vandræðum enda töluverð hálka á götum og margir enn á sumardekkjum umferðin var hæg í morgun þegar borgarbúar héldu til vinnu og var töluvert um minni

háttar umferðaróhöpp og árekstra reglum samkvæmt eiga ökumenn að vera komnir á vetrardekk þann fyrsta nóvember en þrátt fyrir það höfðu starfsmenn dekkjaverkstæða vart undan að afgreiða viðskiptavini í morgun það voru nokkrir sem mættu hérna í morgun og ætluðu að fá dekkin undir og þessi vika er fullbókuð og

á síðustu stundu mér finnst þetta síson hafa farið fyrr af stað og við vorum jafnan að gæla við það að ná að klára obbann af þessu áður en það hefur víða fallið snjór undanfarna daga eins og þessar myndir frá Ísafirði og Egilsstöðum sýna þar er orðið ansi vetrarlegt um að litast og mjög þungfært sömu sögu er að segja frá Akureyri en þar eins og annars staðar eru það börnin sem kunna að meta snjóinn hvað

Gunnar Sigurbjörnsson er svo með íþróttafréttir hér á eftir við skulum sjá það helsta sem Njarðvík og Valur mættust í bikarkeppni karla í körfubolta í gærkvöld þrjátíu og tveggja liða úrslitum bikarsins lýkur í kvöld spennan var mikil í viðureign Aftureldingar og f h í úrvalsdeild karla í handbolta markaskorarinn í efstu deild Þýskalands í fótbolta

mynd forstjóri WOW segir að reksturinn hafi verið erfiður á árinu og skilyrði hafi ekki batnað kaupin hafa jákvæð áhrif á ferðaþjónustuna segir hagfræðingur verð á flugmiðum hækki þó enda sé það nú ósjálfbært unnið er að því hörðum höndum að dæla rúmlega hundrað tonnum af olíu úr flutningaskipinu Fjordvik sem strandaði í Helguvík á laugardag

aldrei hafa fleiri konur verið í framboði til þingkosninga í Bandaríkjunum en nú þá eru kvenkyns kjósendur taldir geta haft úrslitaáhrif á niðurstöðu kosninganna á morgun starfsmenn á

höfðu í nógu að snúast í morgun þegar fyrsti féll á höfuðborgarsvæðinu enda margir ökumenn enn á sumardekkjum þessum fréttatíma er að ljúka næstu tímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld vefurinn punktur is er uppfærður allan sólarhringinn verið